Na curriola ajuta a traspurtari li grossi pisi di un puntu a l’àutru. È fatta tutta di ferru, cu du' grossi vrazza ca sunnu li mànichi, na vasca unni si mèttinu li materiali ca si vonnu traspurtari e na rota. Facennu gravari tuttu lu pisu ncapu la rota, la pirsuna ca ammutta la curriola camina leggia e chissu permetti di stancàrisi chiù picca quannu si travagghia.